न्म्थन्ग् अल्नो फ्रन्स् न् बुतुर् न् सोन्दु यो मा प्रएचुल्त ह्ग्न् नम। फ्रन्स्, फ्रन्स ओ वैदि रुकुम् न् बुतुर् अदोन्क्। कोल हप् गुन्दुन्ग् गोन गुलुम् बुतुर अदोन्क्। एसेलो गुजन्ग् बुतुर् जु पुन्गिर् एगिजिर् लोतरि <hesitation> बेबेसनि स अदोन्क्। सोन य एसेलो गुजन्ग् बुतुर् न् अरो गुज् गिरि <hesitation> गुलुम् बुतुर् जु। जुन्ग् लोगुसे दुन्ग् ग्रुप् बर्ब अदोन्क्। सन्जय् ह गुज् गुजन्ग् बुतुर् जयु। जुन्ग् लोगुसे दुन्ग् ग्रुप् बर्ब अदोन्क्।